Fomba fagnompiana hena mba sy a- ho simba malaky, mba sy haratra malaky izy de mampaharitra ananjy kokoa de: raha ôhatra ka be nofony izy de sara ho ananjy hoe asaly asiana sira be izy de asaly na atapy masoandro na atapy afo, sy zany koa zah fa managna frizidera ho an'ny mpanankarena managna frizidera de ataony agnaty frizidera nenanjy.